<hesitation> Fa- fiasan'ny <hesitation> m- machine à paty ndraika zany a: <hesitation> machine à paty a maromaro i- misy nifiny maromaro izy, misy nifiny madinidinika de misy nifiny maventy a de misy nifiny maventy be, de misy pelapelaka de misy boribory, de misy a partie <hesitation> agnodignana ananjy de <hesitation> ohatra hoe ahodignanao mandeha aloha izy a de mandeha aloha paty igny, ahodignanao mandeha afara izy a mandeha aloha paty igny de magnome paozinà karazagna paty maromaro zany no tegna asany.